Ca pecaam ca pecam jate cuando ʉ chigzaŋ cuando ʉd une ʉd ca ʉn mamas ʉdi yagchʉcʉ pe yamʉ ca hora ca wʉjʉ tzame yamʉ ca hʉra cap yagui wa mi nʉnja yʉsa mid jejpa ca'sa mid jejpa mid wʉjʉ kʉ chepa mid wʉjʉ nʉʉmuypa cap min chʉcpa como cuando min chʉcmuspa saaŋ y ney capʉtʉgais como cay tzʉgmusaam ca miy tzamjaipa wʉjʉ kʉ chea wʉjʉ nʉmullʉ para mi mʉŋpa entʉ capʉ tiempu yamʉ yamʉ yacti cepillu dental yamʉ pasta dental yagui tʉch way chea capʉmʉ wat wʉjʉ tzʉcʉ ʉn yagui cap nada mas jaboŋmʉ hʉy jʉjquitpa cay jʉb cay tʉch pra que cap hʉy wʉjʉ chʉcsucpa ca'sa cap jama cʉtucsucpa ca peca apupʉntʉgay, ʉcʉpʉntʉgay ca tʉn antʉgay mamatʉgay ca'sa jesucʉ cuando minʉ pʉn wʉti pʉn ajwʉ ni aputucaam ya minʉ ca yʉqitʉgay ca ellajʉpʉ capʉs cap hʉy chiwam ca este hʉy chamjayam ye gente tʉgay tiʉ modo jama cʉtucpa timodo hʉy cuidachʉcpa cay hʉy hʉy vida cay cuerpu para que tejiajpa cay hʉy salud para que teji ajpa cay vida mas comodo porque Nytes yamʉ yamʉ capʉ ʉjʉ tzame yamʉ capʉ wʉjʉ ste yagui mi way nʉmja que yʉsa mid min tzʉcpa yʉsa mid jejpa ʉ ca'sa min tzʉcpa para que mid yacti ca tʉya mi way nucʉ porque minpa caji ca este tʉya cuando pʉn wat wʉjʉ tzʉcʉ cuando pʉn wa in wʉjʉ chea ca min jʉb min tʉch todo ca wa min chʉcʉ casi pe yeg yep yʉpʉ tiempu yʉpʉ este epoca pues ya yep todo cambiachʉcʉ todo ʉ este tejiam ca wʉjʉ jeja tejiam ca wʉjʉ modo tejiam que tiʉmodo poŋ'is hʉy tzʉcʉ todo porque pʉn y chamaŋcʉtucsucaam ca yʉquitʉgais ʉ ca minʉ ca ni gobierno y hʉy mandachʉcam ca yʉquitʉgay para quey atendechʉcpa ye ni gente para query cuidachʉcpa ye ni gente entonces yei yeg majde ya civilidado ye gentetʉgay